<hesitation> اکتوبر د مني د رسمي <hesitation> پیل په معنا دی. دا میاشت د بیړې او سرګردانۍ میاشت وي. خلک ورو ورو له لنډو ورځو او اوږدو شپو څخه شکایت پیل کوي. د دوی کارونه نه ترسره کیږي او دوی خپل کارونه تل نیمګړي ویني. په دې میاشت کې د مني میوې راټولیږي.